A spider teo taratara tenaa, na paku pote nana bona inu teve na paku pote nae bona taba mene vaasu bono, a taba ann teve. Amaa kaen taba pote bona nano, ge a tabae to naovo binbin nana to kahi anteu tea hana ge rakoto tea inu teve. Be kahi va rakoto bona maa taba bona tea inu teve, repa kaokahi bona repa huka kako gina ge huka kahi bono hum to kahi matatopo nae tea ato bona taba ann teve. Tea taem bea taba bona topo batana tea inu teve, eve na vakahu rakaha nana tea ato vakikis bona repa pam taono bona mibona maa meha hum nae. A meha taba to ante nom nam tea tara, to ante nom nam tea tara, to ante nom nam tea paku pete nam bona- inu teve, o vavaviru. O vavaviru nam na paku nom eve benam rake tea araa, nam pa rake a beana de. Mos ata naono, gono kara uris, nam pa kis eve. Kis teo kaho nio naono ean pa kis gunaha eve repa paku bona. A <hesitation> taba to pote nana bona <hesitation> mene kanakana bona a ma a vahara iana, karepana. Eve to kahi ato nom nam tea paku pote eve bona beana. Bara, bean kahi gono eve, ean pa <hesitation> bean vurahe a inu teve ean repa vataviri eve bona taba bona ante be poos vamataa rakaha, bean tara voen ei amamihu ma han pa poos u, baara ean pa dee vos eve. Dee vos eve, ean pa pahena dee vo tahi, to kahi daonoman ean pa sue kie ta meha aba repa kao pina tea vatete ribono vahara iana. Vahara iana bari o kare pana, kahi vatete rima bari repa ma hana tea hum bona. A inu tea spider na dao rara bona tanakave. Eve a tanakave to kahi pakun raara bon vavaviru tea kana bona karepana mene araa. Eve he o iana na bona kare pana mene araa. Eve he o iana na rakerake rakaha rori bona beana vai a karepana. Bean nao tea araa meve ean pa rahi va berobero rakha o iana, o iana pete to kahi rahi noman o bebeera rakaha. Eve a peha kiu to pakupaku niraara bona inu tea, a tanakave. <noise>